Kuana pronona tu queso taú vaca lechera kunraka xe ihó queso xhidió lakaxhí pero na tió kuna xana uj. <hesitation>